<hesitation> La'ayti' tunk'atikten b'oon b'oon ku- ku- b'oon k'in patal u- uyantal junp'ee verdura ma' uk'astal inten kät'an inwa'lik ti'ij que a verdura ma' uk'astal yan in a'-a' makoo' yan yan congelador yan u u refri tu'ux kun- ku- kutz'ikoo', porque lay porque te'lo' siis, siis tulakal a' k'in, tulakal ak'ä' ma' kuk'astal te'lo' ku- ku- kumansi kumansik k'in tak junp'ee se junp'ee mes, ka'p'ee mes ma'lo' ma' kuchul ti'ij mixb'a'al, pero si si ma'anten congelador, ma'anten refri in ma' patal umänäk mixb'a'al, porque porque ya ka' tan ujo'mol junp'ee semana Te'lo' ya ya ya tan uk'askuntik ya tan uk'askuntik ub'aj ma' ku ma'-ma' ku ya ya ya ma'-ma' ma'lo' b'a'ax uka'aj, men ma' ma' ma'an siis tu'ux yan, mentäkej kuk'askuntik ub'aj jat- jatz seeb' seeb' kuk'askuntik ub'aj, pero si si yan tu'ux kalik'sik te'lo' ma' ma' ku- ku'uchu' ti'ij mixb'a'al tulakal ma'lo' ma'lo', pero si porque la'ayti' ku- kupät'ik kub'aj siis siis tu'ux yan, pero si ma' siis kuk'askuntik ub'aj ma' ma' ku ma' ma' seeb' seeb' k'askuntik ub'aj, pero si hay ya ya- yan tu'ux ma' ku- ku yan ku- kupat'äl siis <noise> junp'ee mes, dos mes ma'lo' ma'lo', pero si ma'an ma'an. <hesitation>